اني بالنسبة الي افضل البحر احب البحر احب منظره واحد هيجي اكعد كدامه وامواجه تجي يم رجلك والرمل اليمه البحر من تباوع عليه هيجي على مد النظر خاصة فهيجي ينطيك احساس بالهدوء ينطيك احساس بالسكينة مو مثل الجبال فاني افضل انه البحار عالجبال